Qumështi i tërshërës është i dendur dhe kremoz, shpissu përdoret në kafene, ndërsa qumështi i kokosit ka një shije më të ëmbël dhe përdoret në gatime ekzotike. Qumështi i orizit është më i lehti nga ktò dhe ka një shije të butë, por është i varfër në proteina krahasuar me të tjerët.